So happiest memories. Well, I used to like going to Broughty Ferry when I was wee. We bed in Douglas and it wasnae far to walk or- or get the bike- take my bike doon sometimes. Or and my mum had, um- my sister was a lot younger and- and she and this other neighbour, um, used to take their bairns in the buggies and us that were a wee bit older- we skipped doon, got ice lollies- penny ice lollies, went doon to Broughty Ferry or The Ferry and I aie thought that ferry meant beach. I didnae ken that ferry wasnae the word for beach ‘cause that’s just the only place I’d ever been that there was a beach. And it was n- probably cold but you never even noticed it because you were just playing and you had buckets and spades and, uh, they had bags with pieces and flasks with tea and you maybe got a juice, eh, diluting juice- you never got Coke or anything like that. And um, yeah, we had an ice lolly either going doon or coming back and that was my favourite. I liked it. It was aie happy and people to play with and you could go in the water but it was cold! Ken what I mean? You felt the shivers going right over your back but still, you had to do it.

Um, my parents. Well, um, I only remember my mum started work- she trained as a nurse later in life. My father was a bus conductor, so he had shifts. And um, and then my mum went to train as a nurse- a psychiatric nurse, but she went when she was older and we were at school and things and, uh, so I had to bide with my grannie at times because some of her shifts and his shifts, wasnae aie somebody there like to put you oot for school at nine in the morning and be there when you come back at four, so I had to bide in Lochee with my grannie, and then my mum would pick us up and we'd get the bus back to Douglas. Um, yeah, the shifts was awkward, I remember that. And then, my mum was doing really well and passing all her exams and then she was pregnant with my wee sister and she had her bang right- halfway through her third year- what a shame. But anyroad, things worked oot fine. She went back to nursing, the matron got in touch with her and things worked oot fine. So, it was a happy childhood, uh, but nothing regular aboot the hoose- you were aie, “What shift are you on? When are you coming in?” A’ that kind of stuff.

Well, I like a few places but I suppose my heart is in Glasgow ‘cause that’s where I went- I went there when I was eighteen and I always think that the first place you go when you leave home and you kinda become an adult and do all the independent stuff- for me it was Glasgow. Um, yeah, and you had to look out for yourself and cook and clean an- and get on with folk if you were sharing a flat and budget- oh my god- otherwise, um, things could turn quite scary. I found, um, the Glaswegians really friendly and I had a really good time a’ the years I spent in Glasgow and made really good friends and anytime I go back I aie get this warm feeling when I get off the train at Queen Street. I just ken I’m gonnae hae a braw time, meet nice people, go see old pals- or even if you just go in somewhere to a restaurant or a- a café or a pub or something you ken folk are gonnae speak to you and you’re gonnae hae a good time. I think Glasgow and there’s- there’s good things to see as well, like the Kelvin, eh, art gallery - that’s marvellous. And, eh, the museum of transport – that’s great as well. Lots of things to see.

So, tell us about your children. Well, I’ve got twa bairns. I had a lassie first and then three-and-a-half years later I had that- I had a laddie. Um, awfu' proud of them as every parent would say. They’ve both done awfu' well. Um, reluctant to say they’ve no really caused us any bother but that’s the truth. I’ve be- I'm awfu' proud of them and um they’re doing really well. They’re both working at jobs that they like doing which is the maist important thing, ‘cause you gie an awfu' lot of your week and day to your work, so you’ve got to like your work and I’m pleased to say they found jobs that they like and that’s what they’re doing, and um my daughter has a wee girl so I’ve got a wee grandchild and that’s marvellous as well. J- everything’s just braw with the bairns.

I like to spend money on going oot. I like company and, uh, I like going oot and I like meeting people for a couple of drinks in the pub, going for a curry, eh, maybe going to a concert, um, just being in good company, that’s what I like- no really a lone bird. Um, I do make an effort and I’ve got good pals and, um, yeah, so spread it aroond a bit and it’s braw. Very happy. What else do I like to spend money on? Jewellery. I like jewellery and I’m aie tempted when I pass the jeweller’s shop on the hight street, ken? I’m looking like “oh that would be lovely, would really like that” and then I think “no actually, I’ve got enough”, ken? I’ve got plenty silver and gold, I dinna really need any mair, but, um, if I’m looking for a treat that’s what it would be – jewellery.

Well my favourite book is ain I’ve just read in the past six months. It was called Happiness- oh cannae mind wha wrote it now. Anyway, it was really funny. It was set aboot nineteen fifty-three in a wee village in southern Ireland. It was getting electricity for the first time. Aw! The tears were running doon my face, it was that funny. The turn of phrase and just the description of life and, eh, the advent of electricity was just major and how it happened and it never happened and it nearly happened and I- and I really enjoyed that book. Um, plus it was kinda light-hearted. I dinna aie r- like reading heavy stuff, it gets a bit depressing and I- I do also like, um, Ian Rankin, eh, or Val McDermid, no just because of the page-turner element but ‘cause, um, I recognise the areas that they’re speaking aboot, ken, Fife or up the east coast of Scotland- Edinburgh, and I find that familiarity gripping as well, so-

Well, my life now is good. I’ve been retired for a good few years, um, I do some part-time work, um- no regular, just occasionally, but it’s good- keeps me handy and so I meet nice people. Um, yeah, retirement’s good. I dinna hae to listen oot for an alarm in the morning, dinna hae to take work home and get ready for another day- long day oot at work. Um, you can just please yourself, you can do what you like when you like as often as you like if you like. Eh? It’s braw! And you can meet pals, other pals that are retired and a', and you’ve got time to help your family if they need something, uh, especially my daughter and, eh, my granddaughter. And yeah, there’s just a lot mair freedom and you’ve got to learn no to waste your time and I dinna think I do. Um, keep myself busy and I’m very happy.

Now I’m no very sure aboot this, ‘cause there’s somebody in the family, um, working in this and that’s, eh, a career and an income for them. At the same time, listening to the media, and it’s big in the media just now this AI, it threatens to put an awfu' lot of folk oot of a job, and eh, that’s no so good. But I remember years ago, sometimes it’s just a lot of scaremongering really. I remember years and years ago haeing to write an essay on how we would fill wir leisure time with the advent of computers. What a load of hoch! Never did we get anything like the increased leisure time that was suggested with computers, so I dinna ken aboot this. I’m sure there’ll be controls- effective controls, I mean. So, eh, I’m no really that worried aboot it. I just dinna want to get conned ‘cause I just think you could get easily conned ‘cause it’s so lifelike.

I would like to see driverless- driverless cars is what I would like to see. I would like to hae my own car, get in my own car and it takes me fae A to B, safely of course. That’s what I think would be braw. And then you wouldnae hae to worry aboot becoming, um- yeah, you would become de-skilled because the automation would just take over but it wouldn’t be a bother ‘cause your car is to get you fae A to B and I think the mair automatic it is the better. So, that’s what I would like to see in the future.

Aw, I thought it was hope for the future- what job would you most like to have and why? Hmm- the questions are going that quick. What job would you most like to have and why? Um, I like being backstage at a theatre. That’s what I would like to do. I like to be behind the scenes and part of a’ the excitement of something happy. So I would- that’s what I would like to do, be backstage- or working in s- media, but something that’s happy. No reporting on wars or anything like that. Um, I would help oot with the make-up or running messages or even fetching tea, coffee. That would be braw, I would like that. And haeing, um, nice conversations with folk and then see them pull their mask off and turn to the camera and perform. <laughs> I think that’s braw.

Um, och I suppose you had mair than one- it depends what age you were for your favourite toy. I remember having a yo-yo- no, no a yo-yo. I cannae mind what you cried it now but it was a- a cardboard disk and it was in the middle of, um, double string and you pulled it tight and it went whizzing roond and roond and roond. I was on the train going doon to Chester with my mum- I think I was dead young, aboot six. I played this for hours. I think I was actually, um, hypnotising some of the other passengers. Loved that. I loved the yo-yo as well and then I had this dolly and her name was Lynn and she wasnae really a baby doll, um, ‘cause ken we painted her nails bright red. <laughs> I think she had lipstick painted on and a’. But no like Barbie or Cindy or- or that kind of thing but, eh, that was mine- I liked them.

Is there anything that you wish you’d done in life but haven’t? <laughs> I actually wish that I could dive. I’m a- I'm a good swimmer- good enough, fine- taught my bairns to swim as well, but I could never dive. I’ve even won- I’ve won medals and I’ve won cups for swimming and I never was able to dive in the pool. I think ‘cause I did too many belly flappers when I was wee and it’s sore so you built up this fear and I just have to aie go in the pool and push off fae the side. So that’s something- especially when I see it on adverts and things or- on- watching the sport, ken, on the TV- oh it must be a great feeling as well! Ken, spending a day and diving into that water? That’s what I wish.

Well, a typical day now, now that I’m retired is, um, taking my time when I waken up in the morning. I’m no in any hurry whatsoever, and I can just read or I can listen to music or listen- and I read the news and I listen to, eh, different things. I like that. I like that time just to mysel, ken, and withoot being a’ hurried and athing. And then I get up and I do a wee bit of exercise and I often do my yoga, and um, and I have fruit- nice fresh fruit and then afterwards I have my breakfast. Oh, yeah, I love a’ that. Might even do- read the paper and do a crossword or something like that <laughs> before I actually start my tasks for the day. Um, yeah, it’s that much mair chilled now than it used to be- a’ that rushing aboot, mental stuff, ken, before when you were working and trying to bring up bairns and run a hoose and full-time- oh my god. This is so much better for you- better for you and I’m enjoying it.

Eh, the best night out I’ve ever had? Well recently, I went to a- a gig that was um, Tamla Motown and soul music and that’s what I like. That was my era, ‘cause I like dancing and, eh, playing a’ they records fae the seventies and thing- oh I just loved it. I was dancing a’ night and the company was great and, eh, kinda transported you back but I was glad I was able to still participate and I would do it again. <laughs> I had a braw time. Eh, yeah, so that was good- went for a drink first, had wir tea, then went on to this disco that was for- the music was for older folk. It wasn’t old folk that were there of course, but it was braw.

Well, I dinna really want to describe a typical day in my job because I’m retired now and, eh, I just remember it as being- I liked my job and I like the folk I work with but life was just so hectic, ken? Um, so I could do- well, I could do a typical day in, um, when I do invigilation at the school because I do that sometimes. So, I have to be there early, I have to be there before eight o’ clock. So when it’s the exams in May, that’s alright because it’s nice and bright and lightie in the morning, um, and you get there and then you access the papers at eight o’ clock because you cannae access them mair than an hour afore the exam starts which is normally nine o’ clock. Issue a’ the papers to the invigilators and then wait for them being returned and then package them a’ up and send them off to the SQA, so a lot of admin but fine ‘cause you’re no having to do any prep work at home, you’re no taking any work home with you. You just go in, do your job and then you leave and abody’s awfu' nice.

Me. I have a younger brother that we fought a’ the time! We were too close in years and it was just conflict a’ the time when we were wee. And aie I won ‘cause I was older and um, yeah- no nice. But anyway, we’re pally now. That doesnae matter. But eh, I didnae actually hae fights with my other siblings but this one brother that's, eh, just a couple of years younger than me- yeah, we were too close for comfort really, and we used to fight and argue a’ the time. [inc] on each other a’ the time, lock each other in cupboards and things, but aie I won – I won.

Well as a mum that has to be at the birth of your bairns ‘cause it’s overwhelming. I could- in fact, I feel great joy and could get overwhelmed now just thinking aboot it ‘cause it’s actual- actually miraculous. It’s one of the best feelings and indescribable, I would say, so it’s hard to describe a moment when you felt great joy. You just have to savour it. And then of course in time reality sets in- um, discomfort, greeting, attention- needing to carry oot some jobs and things. Yeah, but the actual, uh, getting your bairns in your arms is a moment of great joy.

Well, when I was wee I aie wanted to be a teacher ‘cause I used to play schoolies in the hoose and athing. Had a big long rod thing and this would be the pointer that the teacher used to do all the spelling on the blackboard and [inc]. And I wanted to be a teacher and, um, yeah, and that came to fruition. I did other things and a’, though, which have been good. Good for you as well. You shouldnae just move, I dinna think, fae ai side of the desk to the other. Um, there’s too much learning to do in the world to just do that. So, um, I was glad, eh, my wish was granted.

What? Aw, skipped a question again. What do you want to do with your next day off? Well, ideally I would like to go to a spa resort and just totally indulge- no that I think I need it. Like, I think when you’re working full-time you really need it. You dinna need it when you’re retired but you can afford it- you can afford the time as well. So that’s what I would like to do – completely indulge, and if you remove yourself fae the hoose you’re no looking at jobs that are needing done. So, um, yeah, I would like to go for a spa. That would be braw.

Well I wouldnae put the best friend in the past tense ‘cause I’ve still got a best friend and I think, um, she’s interesting, adventurous, um, great zest for life, um, encouraging, seeks out opportunities, and great company. And a listener as well, and loyal.

Well, I like where I live. Um, you’ve got easy access- like walking distance to shops and a community, ken what I mean? And you’ve also on a good bus route- you can actually walk into the toon, or you could get the bus if you want. Uh, yeah it all happens here in this part of the toon and I really like it. What do I not like about it? Hmm, cannae think- litter, I’d say sometimes. It’s a bit built up and I think- that’s probably got to do with the cooncil though and cut-backs and things. Um, no but generally, I do like where I live and I like the neighbours, um, and there’s no really much- pot holes and a’ that, the usual stuff that folk’ll be saying all over the country, what they dinna like and what’s needing fixed. But what can you do? It’s the times we live in, eh?

"Um, I dinna now play any musical instrument but when I was younger at school, at primary, um, we a’ got violas- viola instruction we got, and we got telt to get a violin for our Christmas and the teacher would change the strings to be a viola, so that’s what we a’ did, a whole group of us. And I remember we didnae hae much money and I wrote a letter to my mum- I wrote a letter to Santa and I said to Santa what the teacher had telt us, “please could I get a violin? You get them fae four pound to four thousand pounds."" Well, I think that was a source of great hilarity to my parents that were, um, living off a bus conductor’s wage. Anyroad, got it! Marvellous! So, I played the viola and then when I went up to secondary school the strings were changed again- went back to violin and, uh, was in an orchestra and things, but by the time I was fifteen I r- I kinda resented haeing to do the, um, practice sessions at your- at your dinnertime at the school. I wanted to be hanging aboot with the pals and things, so I gave it up, but I enjoyed it at the time."

Well the biggest and the best gig I’ve ever been to was I went to see Pink in two-thousand-and-nineteen. She come to- where did she come to? Hampden in Glasgow and, eh, she was only meant to be playing on the Saturday night but here she put on another night- she put on the Sunday, and um, I got the ticket for VIP with my sister and, eh, and we went to see her right at the front- aw! I was in heaven! I just think she's such- it’s such a performance. It’s so vast the stage. When you’re looking at one end of the stage you're missing what’s happening at the other end and then she’s doing all these aerial pursuits- it was just amazing- and singing at the same time. I cannae rate her high enough. She was just brilliant.

Well, the worst and the best has to be the mobile phone- how you could be sitting with folk and they’re on their phone and they might even be texting you- it’s so sad. And having to introduce, like, rules at the table with bairns and things- no phones here at the table- or limiting their access to it- that removal fae, ken a conversation and just social interaction with folk and just aie interacting with a screen. It’s really no healthy. I mean there are very good, eh, positives aboot the mobile phone but that has to- there are definitely huge negatives there and a’ I think. Sad.

Well, my favourite food is cheese- dinna even hae to cook it. Eat it in chunks or you can hae it grilled or you can make a sauce with it or just hae it on a piece, and I just love- and the stronger it is the better for me. I dinna like mild cheeses. I like everything to be very strong. Dinna really like smoked cheese much either. If I’ve got a choice I would just aie hae strong cheese. That’s the berries, I think.

Well, a perfect weekend- I don’t ken that there is such a thing. I like to keep- I like to keep the weekend. I like that to be identifiable, right enough, fae the rest of the week. And, yeah, just like to meet up with people maybe who are working and definitely the weekend is something different for them. It’s really nice if you go a walk somewhere nice, maybe going for lunch or something, or it’s nice if you go for a meal at night. That’s really nice and good company. Um, or it’s nice to go awa’ for the weekend, somewhere awa’ fae the hoose and just enjoy yersel. Edinburgh’s a nice place to go or you could go awa’- I dinna do camping but, eh, a lang walk’s really nice oot in the country. That’s lovely.

Uh, I dinna really try and save money. It’s no really a thing I do. Uh, no, I cannae really answer that question actually ‘cause if I have money saved then it’s because I want to go on holiday. Um, I dinna tend to save up for something in particular but eh, if I’ve got savings then it’s so I can go awa’ holiday or a spa weekend or something like that- a treat, ken what I mean? Oh I had to save for my car of course, um, and that was good. It was good to get a new car. No a brand new ain, just new for me, ken whit I mean? Um and you just had no to look at it, what you had saved, ‘cause it wasnae really for touching when you were saving up so that you had money for a car. Anyway, that worked out fine.

Och, skipped the question again. What’s the ideal party? What is your ideal party or celebration? Oh, eh, well, I liked haeing a’ the family and close friends in the hoose and just seeing abody getting on and speaking and um, easy food- plenty of it <laughs> and help in the serving of the food. Dinna like all that responsibility in the kitchen mysel, but everybody haeing a drink and just getting on and pleasant and eh, I really enjoy that. I sometimes do like a family quiz and stuff and that’s fun. And everybody participates and the- the mair often you do it, the mair it’s like routine when you hae a gathering and abody kens what to expect and just mucks in and enjoys it.

Right, what’s your biggest hope for the future? Um, my biggest hope for the future’s for- it’s for my family, really, that they continue in the vein that there i- going in in the job that they’re doi- the jobs that they’re doing, that they’re uh, aie- aie manage to find something they like doing. It’s important to like your job and to get on with the folk that you’re working with and a’, and um, and if you dinna, you shouldnae be following the money, that to me is not something that you should be pursuing at the expense of being happy at your work. You need to earn money, of course, um, but the most important thing is that you’re happy at your work and you’re happy within your own skin, and that’s what I hope for for my family.

No. Just um, dinna hae a strict budget but very aware of expenses and things getting dearer and dearer a’ the time, especially this past maybe three years or four years. The electricity and gas has just gone right off the scale! It’s been terrible and you’ve got to be aware of that. So I try no to waste, but I dinna think I do anyway. So sometimes you’ve just got to bite- bite the bullet, eh? Um, I don’t think my family has a strict budget either and they just live to their means which is fair enough, eh?

Well, I’ve never had pets but I’ve been exposed to them and I’ve had pets live in the same hoose as us. I remember in a f– a flat I used to live in in Glasgow we had, um, a cat and in Glasgow there’s that tension with religion- it’s a shame, really. But anyway, the people that I was living with- it was good fun and this ain was making oot that the cat- we had to gie this cat that was aie in oor a- flat- had to gie her a name, and this flatmate says “well there’s twa Catholics here and there’s twa Protestants, so the cat’s gonnae be Bernadette the Catholic cat”. So, that was my first exposure to a pet. Latterly, um, my daughter had two dogs, eh, twa dogs- oh my god, I remember them. This big lum- eh, Lurcher. Uh! And then wee Dana, a Jack Russell, and she was lovely. Really nice.

Eh! What’s the most expensive thing you’ve ever bought? Oh, a painting. I just love it. I just love it and the artist come roond and he hung it on my wa’. It was great. And I says “that frame doesnae actually go with the- the wallpaper” and he and the shop owner looked at me and it was clearly- had to change the wallpaper ‘cause they werenae gonna change the frame ‘cause it was Italian leaf or something- awfu' special- awfu' dear. Should've had a mortgage for it but anyroad, I love it. I can look at it every morning and I just call it my timeshare, except I dinna just get it once a- for a week i- in a year. I get it every day and I love it.

What’s the most precious object I own? Probably the painting I was speaking aboot afore. It was really dear <laughs> really, really dear for me, but I love it. I get a lot of pleasure oot of it and, um, it really commands its space. Folk notice it as well when they come in the hoose. I love it. Loads of energy in it. No much colour. Now the artist- he does a lot mair colour when he’s doing his paintings but this ain doesnae hae much colour but loads of energy in it and that’s what I like aboot it. It’s a sea scene. It’s braw.

Well I grew up in an old part of the toon that I live in. Um, my grannie's- a lot of the time I spent with my grannie ‘cause my mum and dad worked shifts, so it was her hoose and also where my mother had been brought up and her and her brothers and sisters had been brought up. So there was a lot of history there and it was a right warm community and it’s also where the- the primary school was that I went to, and the church, and my pals. Yeah, and there were parks and swing parks and eh, yeah. Cannae mind anything else- shops and things. But I was young and then I moved to a housing scheme. I had to get the bus to school- twa buses to school, actually, and you got this thing- you got on one bus and you paid your fare and you asked for a transfer, this special ticket, and that did you on the next bus that you went to- you just showed that. So that’s how far awa’ I lived fae my second school but it was good. I enjoy it.

Well my favourite film’s ain I’ve just seen actually. Um, Bridget Jones- the fourth film. It was braw! It was just- it's the only experience I- I’ve ever had, anything anybody actually, seeing people playing theirsel twenty or thirty years on fae the first time they played them and no being aged by make-up and things like that and their hair- they were just older. And they looked great and they still had the same mannerisms ‘cause they were playing theirsels – naebody else was playing them. And I just thought it was, um, it was like meeting up with an old friend and hearing how they were getting on in their life. And some of it was sad as well and some of it was just dead funny. Uh, that’s why I really liked it.

I dinna really want to tell you aboot my job. I thought I'd already telt you aboot my job, um, ‘cause I’m retired and, aye, I’ve already telt you. I telt you aboot, um, when I do invigilation and any job now that I do part-time casual work, you just go in- if I volunteered as well- you just go in and you do the job and you come oot. You dinna hae to preparate- you dinna have to- sorry- you dinna hae to prepare for anything, nae preparation, you don’t need to take work home with you. You just go in, do your job, leave and that’s you. That’s what I like aboot things now.

Well, I like the job because I chose to go for it. I didnae hae to go for it. I did it ‘cause I wanted to do something but no with a serious commitment like it’s your full-time job- this is just casual work I do now. Um, I could do with mair money for it, though, I think sometimes, but so could abody, so nothing special there.

My favourite subject in school has aie been maths. I liked that and I liked a-accounts, but anyway, figure work. I just think you can see a beginning, a middle and an end and it kinda has to work oot. That’s what I like <laughs> especially in accounts- more or less has to balance, um, so very logical things, that’s what I liked. And, eh, I did my homework in maths first before I did any other homework. I was aie happy to do that.

Well if I could learn any skill, I think I would like to be a bass guitarist in a country and western band. I think that would be braw. S- that easy, standing pluck, pluck, pluck- it’d be great. Anyway, you’ve still got to play it well in order to blend and gie rhythm and a beat. But that’s what I would like to be, a bass guitarist. <laughs>

Eh, what kind of art do you like? Landscapes. That’s what I like. Um, I like, yeah, a landscape. I like seeing sky, sea, sand, hills, mountains, waterfalls. I like a’ that. I find it very peaceful and very natural and hopefully colours that um no just Microsoft can create. Natural world. Beautiful.

Well, probably the mobile phone. Abody has ain, do they no? In fact, you’re definitely defined if you’ve no got ain, defined of the fact you’ve no got ain is how people would, eh, speak of you, I think. Everybody’s got ain, everybody relies on it- certainly to different degrees but everybody relies on it. And mair and mair you’ve got to use it for, eh, like if you’re going on holiday and checking in and buying things and when you’re awa’ fae the hoose you’ve got to order things and stuff, so, yeah, it becomes quite crucial like another appendage, I think at times. Um, I think that’s best for the instant access to anything in the world and I like a’ the photies that you can take. The only thing is you dinna have to print them off which is a great pity ‘cause see when I look through a bag of auld photies, it’s braw. Loads of memories and they’re a’ mixed up. It’s really nice, but on the phone it’s no the same. You dinna go and get- well people generally dinna go get them printed off, but you can take photographs immediately, uh, instantly and that’s nice too that you can capture that moment.

Um, biggest fear for the future is technology taking over. I don’t- because I dinna ken what shape the technology will be in the future, eh, I cannae really say but it’s, um, it’s worrying how much it can influence and control people’s lives- at the moment for some folk, and maybe mair and mair that'll be the case, so that is a concern. You dinna want to lose folk- you dinna want to lose touch with a’ your pals and your family and just be interacting with a screen a’ the time.

I’m no sure of my- oh aye, my favourite teacher was this, um, woman- she was newly qualified, I think. She was quite young so she was dead relatable, ken whit I mean? And the way she dressed and how she spoke and interacted with you- maybe because, um, when she come to the school I was in fifth or sixth year and so you felt like you were being treated mair like an adult, especially by her. And eh, she was really good and encouraging and she also, um, would ask you aboot yourself, ken, and aboot your family and things, and, eh, I felt really relaxed with her. She didnae make you feel like ken your place when you’re speaking to me- nothing like that. I thought she was really good. She worked in the business studies department.

What I’m proud of as opposed to wha am I proud of? Well, wha I’m proud of and I think I’ve covered this already is my family. What I’m proud of is the fact that I’ve done a wee bit of travelling and, eh, makes for braw stories nowadays when you look back on your life or when you’re in company. Um, and sometimes you’re glad that you did it before the world has got wee-er and th- being, kind of become like a sameness aboot it a’. Felt like some of the places that I went when I was younger hadnae been d- obviously been developed to the extent that they are now, so you felt like you were experiencing quite a different culture fae your own, and um, I enjoyed that. Some of it I did on my own, some of it- maist of it I did with friends but some of it I did on my own. That maketh the person, that's for sure.